Maáni ka ka ni ja'anuí jin lulií jinaí, tuú tu ni ka jikaí escuelá, tu ni ka jikaí tu jinií español, te mani mixtecu ni ka ka'án'í ñua ni kento tradicion conte vina ja ka ka'anga mixtecu jina'á.